Usen ubọk ndenede idap ana mbak kaña nka ufọk Abasi nka nkebọn akam, inyuñ ufọk Abasi ada idaha ufọk. Abasi nnyin ọnyuñ ada nnyin usuñ ke akam, nnyin inyoñ idi ami ndika itie nsinamde mbubehe do nnyuñ nnam mme utim nno mm’owu nnam mm’utim nno mm’owu, nte nyiñ ntiñde udua nno mm’owu ana ete ọnyuñ enyime udua ekpe min ọkuk, ami nyuñ mman ọkuk oro nku nkadia mkpo ma ufọk inñi nnyuñ nda ndep ukpukhọ ọfọñ nsine, nnyuñ ndu ndeme mme mkpo ufọk, utim oro anwam min eti eti, mm’atim oro enye ke nsuk nda ndu uwem, usen mme nkaha inwoñ eiye ke nda nnam mkpo ndisim mfiñ emi. Mm’owu esikoku min ọdọhọ dikanam utim ko kunehe ami nka nkanam, ekud nin dikanam utim k’uton, ami nka nkanam, Itie eke mkpo isañ owu abiarade ana, ukud nin ami medi ndi ndinam memen ekpad utim, ndian fiñ nditem nkanam utin oro nno fin siak arimbud idahaemi owu ituhe itie kied idia mkpo, udi ọsuk anam ọsuk esin ubọk ke nkañ emi ọsuk odoñi ubọk inni, ọsuk odoñ ubọk nni, umunanake, ukaha ukemen mkpo owu, unfuñ ukereke ndika nkemen mkpo owu. Arimbud emi nnyin idude mi ifin baba mfo akanam ama enim ono fin, ana ọsuk akanam okummo siak eke baba mfo oro aka ndikakani. Nte mme ikọd oro nsọsuk ntatin do, enyene mme ikọd emi baba mmi okotode, nte mmi amato mme ukọm oro enim edimme ukọm oro ntatin do, enyeme mme ikọd emi baba mmi okotode, nte mmi amato mme ukọm oro enim edimme ukọm oro ntatin mi idahaemi, mme mboro oro otono akpaña, ami nko mọnyin ndoñi mfen, nsioño mfen oro mfiak ndoñi siak ufiak usioño udoñi k’itie efen enye idifiak eyie idem, afo ekim mme ntan oro ọfuk e k’idem ukim mme ntan oro ufuk e k’idem idifiak iyie idem edise ofo akamade nda ndia mkpo kini isi, se idude idahaoro edi nsuk nnyoñ nnam mme mkpo oro, nsuk mkpok, enye ke ndu mkpo ata ediwak ọkuk ufọk nwed nno ndito mmi nyuñ nda mbok ufọk nni- efuri efuri, mesinyuñ nka nkola nno owu, nte idahaemi nsuk nsuk nyuñ nka nkoto nno owu otode siak owu oro idiọñọke ndito bedowu oro anam ọyọhọ isua ọsuk anam ọyọhọ isua itiata idahaemi bedinyenekke ifiọk ndinam siak edi akamba owu. Nsinyuñ nka nkoto mme edesi oro, enye ọnyuñ ekpe min mme ọkuk oro, ami nnyuñ nda nyuñ nka ana atiñ urua kitie oro enye ọnyuñ ekpe min o̱kuk oro mmen nda nyoñ nda ndinam sidide mfina mini k’ufọk